Afaky magnisaky hany telo hita matetiky mora gny viliny amy gny hotely fisakafoana va iha? Firy agny ho agny gn'eritseretinao handoava azy kiraikiraiky?